हमरा रस्वणा मां भी अलग अलग तिरे प्लेट व्हंदिन। यो त चा प्योण वलि प्लेट वंदि, जेका मथि कप रौखदन हम, छ्वोटि प्लेट व्हंदि स्या। । तेसे छ्वोटि और बड़ि प्लेट भी व्हंदिन, जेमा हम बिस्कूट वगैरा यि सब रौखि ते खे सकदन छिन। तेसे थोड़ि ओर बड़ि प्लेट व्हंदि, जेमा हम, जन नूडल्स खाण हमुन, चाउमिन खाण, जन नमकीन खाण हमुन त तेसे और छ्वटि और बड़ि प्लेट व्हंदिन। एक और बड़ि प्लेट व्हंदि, जेमा हम भात दाल खे सकदन हाथ से आराम से। त अलग अलग तिरे प्लेट व्हंदिन हमरा रस्वड़ा मां।